ରୂସ ରେ ବୁଲିଶ୍ଵିକ କ୍ରାଂତୀ ରେ ହୈଲା, ଜୋ ଠାରେ କୀ ଯେଟା ସାମାଜୀକ ଔର ଆର୍ଥିକ ରୂପ ସେ ରୂସ କୋ ବଦଲୀ କେ ରଖୀ ଦେଲା। ରୂସ ରେ ବୁଲିଶ୍ଵିକ କ୍ରାଂତୀ କୀ ରାଜା ସାସନ ହୁଆ କରୂତୁଲା, ତର ରାଜା ଜୋ ଏମାଂକର ଉପଡେ କହାର ଡାଓତୁଲା, ଯେଟାର ଖିଲାଫ ଆଂଦୋଲନ ହୈଲା ଆଉଚୀ ତୀ ଗଲେ। ଯେଟାର ଵାଦୀ ଥୀ ସୋଵିଯତ ସଂଗ ଔର ରୂସିଯ ସଂଗରର <hesitation> ନିର୍ଣାଯ ହୈଲା, ଔର ସବକୋ ସମାନ ଉଠିକାରର ପ୍ରାପ୍ତୀ ହୈଲା, ଔର ଯେଟାର ଵିକାସ ଭୀ ଜଲ୍ଦୀ ତେଜୀ ସେ ହୈଲା।